Ra amina manôkagna zao, ia azo lazaina oe karambôrogno, satria o vôlôhany izy mangatody ai, de avakeo izy kara managna elatra hely igny fô izy ndraiky tsy afaka magnembagna zegny zao kara fa hitako <hesitation> mahatonga za oe mihevitry agni-agnisany karazambôrogno pingouins.